Min kam mi suɓii mi waɗira salad <hesitation> ñalawmaari am, gam salad, ndefu wonta ɗon jamu, ndefu wonta ɗon ngu walaa ɗuuɗal kaloris, ndembo ngu donmari nutrients. nyaminda wonta don ka tedda.